أتمنى لو كان عندي مهارة الطيران، لأنها تعطي شعور بالحرية، تجدرين تصلين لمكانات بعيدة وبسرعة خيالية، دائمًا كنت أحلم إني أكون جادرة أطلع للسما، وإني أجدر أطير، وأتخيل إن عندي جناحات وجاعدة أطير.